<hesitation> Raha akagny Allemand ndraika, <hesitation> kolonsaina mi-baser amy zareo akagny an resaka fianarana, fianarana de zany hoe zany an resaka fivoarana ara-saina zany tena maharaha anjareo, de <hesitation> resaka marque voitu- tômôbila koa zany an io tegna mampihazakazaka ny Allemand.